Tulakal ajxi'paaloo' kub'el ku- kunäk tu ti- ti a' umenb'el ujo'mo' men je'lo' kub'el kumeyajoo', kub'el kumentik umeyajoo' ti kuxtal tulakal, men b'aje'laj ma' yan <hesitation> meyaj ti tu k'aax chen tan utz'iib' chen a' tan uxok men ub'eloo' a' ya naal u- umeyajoo' ti- ti a' makoo' tub'el utz'aj utool ti umeyajoo' pa' ti kuxtal tulakal ajxi'paaloo'.